जनवोर त बहुते सभ बणै खगहा फेर्के यगुडा जनवोर हलिय काहितौ उव बनवा मा रहसिय । बनवा बनवा हखले गुनेसे बनैया कहसै एकर दुगुडा ठाड ठाड कान हलहि, यगुडा फर्ग हलहि, धुसमुसरार हलही एकर चलवा गहनी चिमट हलही सोड सोडरार फोडफोडरार हलही । बुवा एय एकर के मन्सावान के मरे छुटबिय त बुवा यापना खर्गावा केरे धुरी मटी उडिया के पच भेडिय पच भेडिय जबडे तनौ जा फेरी जिगल याग या के धुरी मटी उडा के मुहव तेरे थुथनाव तेरे हसे उहे खर्गाव तेरे हलही मन्साव के मरे छुटै । हसे कुनुहु ओकरहिके टोवे चुटे हैट हुइट करे लग्तै पिटा के धुसके नाउ लेतै कहवा से ओकरा के हैट हैट क के सुनबिय त बुवा जिगल कनवा ठडिया के ठडिया के हलही छुटल मरे जाइ । सिन्हावा कनवा रहलागि ठड ठडा क के रहै सिन्हावा रहलागि यासने यासने चरिओरी हेरै ठोरै हलही हसे यापन सिन्हावा तेने मटिया के कोकार कोकार के धुधुवैली गेलही मरे छुटलही । गहनी देखै एय खगहाव बनैया हलियन्त उहेसे कस्क हलही यापन खगवा तेरे खगवा तेरे मरे छुटै ।